Karazana lasopy: mùisy soupe chinoise, misy soupe jarret, misy lasopy tôngotr'omby, misy silamangany, misy lasopy atody, lasopy akoho, lasopy fromagy aveke lasopy tsotra.